Ny Afrika Atsmo io zany da tena manakanareo kolontsay ka izay mahatonga azy mana renivohitsy anaky telo <noise> Da ao zay i Pretoriaqui, io zay ny renivohitsin'ny fanjakana fahefana mpanatanteraky, <noise> Da misy koa ny le cap da misy amizay koa i i Bloemfonteina ao zany ny olo mikirakira ny resaky lala!